Барои рӯзҳои серкор ва пурмашғулият, субҳонаи тез, осон ва солим хеле муҳим аст. Масъалан, тухми обпаз бо авокадо ва нон. Тухмро ҷӯшонида, авокадоро кӯфта ва ба нон молида мехӯред. Ин хӯрок серғизо ва солим аст. Ё ин ки смусии сабзавотӣ ё мевагӣ бо банан <hesitation> тухми чия ё зағир дар блендер омехта мекунем ва мехурем.